सदराणापणान मानसाच्या लग्नाच्या इच्छांचो अंकडो खूब विंगळ आसून येता। चडशा लोकांक सुमरा चारसे सहा लग्नांच्यो इच्छ आसतात। कन्ये जाणांक एक दोन लग्नांच्यो इच्छ इटले ऊणे आसू येतात। हेरान कडेन सात दास जानांचो वाढालो लग्नाचो इच्छ गाट आसून येता। लग्नाच्या इच्छांचो पिरायेंची गजाल म्हणल्यार, वंटून घेतिली आवड। जिने पद्धती आनी जिनेची आवस्था ह्या सारख्या घटकां प्रमाण ति वेगवेगळी आसून येता। जायत्या जानांचे लग्नाच्यो इच्छ स्वताच्या पिरायेंच्या कन्ये वर्सां भीतर आसतात। कन्ये जाणांक लग्नाच्यो इच्छ आसून येतात जे तांचे परसा लक्षणीय प्रमाणांत वाढा वा ल्हाण आसून येता। भुर्गेपणांतल्यान वढपणांत खान्याचेया पिरायेंत लग्नाची इच्छगटा तयार जावांक शकता।